أعتقد إن أول سؤال بسأله هو كيف كانت بداية مشوارك الفني؟ وشو كانت التحديات اللي واجهتها في البداية؟ لأن هذا سؤال يفتح مجال للكثير من القصص الملهمة، ويعطي الجمهور فكرة عن كيف المشاهير بدأوا؟ وكيف واجهوا صعوبات؟ بعدها ممكن أسأله وش الرسالة اللي تحبي توصلها لجمهورك من خلال أعمالك؟ هذا يسهل علينا نفهم كيف المشهور يفكر ، وليش يختار المواضيع اللي يتناولها.